المهارة الي تمنيت تكون عندي انا اعرف اشياء وايد الحمد لله في مجالي بس احس اذا بعرفت ذكاء الاصطناعي بعرف في البرمجة في اشياء اللابتوب والآي تي عامة يعني هاي بيصقل مهاراتي وبينمي يعني بيفتح امامي مجالات اخرى للشغل جذي ايه ليش؟ لأنه هو تخصص متنوع